आँखाके जोसिला बनाएला हमिनके हरा साग सब्जी होगेल फलफूल होगेल, जैसेकी अण्डा होगेल, दहि होगेल, सब खाएलासे हमिनके भिटामीन होइ । भिटामिनसे त आँखने तागत पुगी यो से कचि होइता हमिनके आँखके जौन रोशनी बा ऊ जोसिला होइ । हौसने अगर नमिमन बेफाइदा होएबाला खएबा चिज सब खाम जरुर हमिनके आखमे असर परी । ऊ हे से मगर हम कभी कहइतारी की आँख जोसिला जैसेकी टिभी ज्यादा नदेखेके परि, मोवाइल वेसी नदेखेके परी, कमप्यूटर भि ज्यादा नचलाएके परी, यो सब कएलासे कथी होइता आँखके मुल मरइए । ओहीसे हम कहतारीके आँखके जोशिला बनाएला खानपिन निमन करम, बेसी कहके फलपूmल हरियर सागपात, हरियर तरकारी खाएला से आँखके रोशनी चाहे जोशिला होइ ।